ഇഥേ ഗ്രീചേ, ഗ്രീചേ വിദേശ ദ ആഹര പദ്ധതി। ബഘി ഭാതിര് പുനന്ദ। അക്ലേന ആഹര പദ്ധതി। അതിയന്ത അരോഗ്യ കര ബുക ലുചി കര അതി പുനന്ദ। ആഹര പദ്ധതി അതി അതി പുനന്ദ ഇഥേ ഗ്രീചേ। വിദേശ മേദിതേര്രനേഅന് അദികേ ശൈലിത ഉന്ജി। ബഘ അതി പുനന്ദ അവേ അതന്ദേ അക്ലേന അദിഗേരേ। ജസ്തി അതി തര്കരി ഗോദി മീനേ മാസ മാമ്സ ഔ। മാദ ജസ്തി പുനന്ദ ഗ്രീചേ വിദേശ ദ ജസ്തി। ജേന്തുപ കോതമ്ബരി ലേമേനേ അന്ക്സേന ബേദേ വേദേ। രിതിത സസ്യ പദ്ധതി അതിന അക്ലേന അക്ലേന। ജസ്തി ജുജ്മന് ഇഥേ ഗ്രീചേ വിദേശ ദ കേല। ഉന്ജി ഫമോസേ തിന്ദിത പുദേ ബഘ പുനന്ദ മോസക। സമ്ലികി ജിരോസ് അന്ക്സേന ബേദേ വേദേ രിതിത ആഹര। പദ്ധതി അതിന അക്ലേന ജുജ്മന് പേര തിന്ജേര പുനന്ദ।